زه به خوندور خواړه غوره کړم. د سهار په وخت کې خوندور خواړه، لکه میوه او سالم خوراک، زه د انرژی لپاره غوره ګڼم. دا ډول خواړه د ورځې لپاره ښه پیل دی او د ورځې له خوا سړي ته په کافي اندازه انرژي ورکوي.